أسۍ کَرِ یہِ کَتھ باتھ جٲری، یِتھ کٔنۍ زَن تۄہہِ مےٚ واریاہ کال جواب دِیُتمُت۔ مگر مےٚ چھُنہٕ بوزُن زِ تۄہہِ کیٛازِ چھُ یوٗتاہ شرارت۔ سُہ چُھ پنُن اصل دوست۔ اگر تٔمۍ کانٛہہ غلطی کٔر، تٔمۍ چھِ تۄہہِ معٲفی منٛگمٕژ۔ تہٕ تۄہہِ پزِ أمِس ماف کرُن۔